Yë jue yëdun ko'o yëdun nëmap nëkuentë jët'sidë myodowaym, myodomëmëwaym yë ko'o yë dun nëmap wa'atam yë nebyë yë tyoyëkayn neyb yëdun tyun pues wi'injëwëwam jadun.